Ahey wolil jirtie, testiinen wolil jirtie tadibin hinmiyoote tadibin hinkurooti, tadibin hingubdi tadibin hinbushooti, duum wolilum jirtie duum nam wolba akum ininfed dugai woat miotu feet miotu biteta, woat kurootu feet kurootu biteta, woat bushootu feet bushootu biteta amo ishin akum sun wolijirtie